Suvni tejash uchun tomchilatib sug'orish tizimini qo‘llardim va qurg‘oqchilikka chidamli ekinlarni o‘stirishga e'tibor berardim. Shuningdek, suvni to‘plash va qayta ishlatish usullarini joriy qilgan bo‘lardim.